Kua maquina jaenungavi, jaesagua kua platoreta iyoea, ore isoseñoreta mbaetɨño kua roikua, mbaetɨ örërëtärupi, ipuere oime ciudad rupi oiporu amogueva, erei se aikuava oyoe vaera opaete, plato, baso, cucharareta